we da ki̱tule naba ki̱tule ng ki̱n a swebu swe a fukabu fukane ka nan ki̱le ki̱dang ng ng kin badu ka ma nagang dine wure dine ken ya a maka bwiki ka mwedu ki̱ning didiben ka kunu ka ma sari ka a kung a ma sarite ki̱ni̱ didibe ka mwe do ki̱nin kano ki̱kaku ka kabi yinu ka sare ka sare yinu ka bwu kwali we swan sarang ka a bu kwaliye yinu ka kunu ka kwalu kwale mwe a suyebyu ku kwalu ki̱ kwalu ka a kwale yinu ka mwe a swiye nge ka kye ye ka cham a ki̱yenge ki yikadu ku kwandale kadu kuru kwandaleka kuru kwandaleka ka fidu da a yika wuko yinu kano ki̱yi ka wukane ku dine wule, dine ken kin a ya chabtutu a chau a rifuro ke a nwe du dibwi we ke a nwe do chunuwe ki̱nin sanang yinu ka ki̱n a ma yi̱nge. we da ki̱tule ka a ma nge yinu ka siye ni̱bu ka si fatiya yinu ke yan ku chambubu ka a kuwe chambube yinu ka ki̱ladu nan netu ka netu ka a ma netu yinu be ka ma furitu yinu be ka ma furitu ka a ma sara ge nan kwiye kenan ka a ma ngyinge yinu ka ki̱n a ma sara yinu kanu ki swidu ka a swi ye yinu kano ki̱ yang swange kurangu swang kurange na swan ki̱ swi chamme. ka kurangu a lame yinu kanu nubu ki̱ ma yiye di kurang we lo ki̱tule kurangu bwayam ng ti bujam ka muradu a kur ka kaba teniyu ka mama kute, nubu ka kanu ki̱nin ki̱nin kutu mwa matu a kab yi̱nang di̱bintil we dumune ka mwa ma bwila ye ka mwa da ti naye ni nge nubu ka kabanu ki̱nin teyu ka a kanu ki̱nin teniyu, a yung yi̱nang di̱bintil a la di̱bintilu dine bi̱kamu kaa wulu ka du lo dineyu ka nubu a kune mu bede a ri nubu ki mwe di te ki̱ni chi mwan matu. ka ng ma kute, ka kani ki̱nin kutu mwan matu. ka mwa da ti naye niye nubu ka kanu ng ki̱nin nayeni mwan da nang kurangmu bi̱bu nubu ki̱madu we lo ki̱tule nu. Yinu wuka ne yige wu ni matine nau nau swangu kumung swangu kumung, selibu ka chiru ka yika lo ka ka yika lo sunte yaka ba si wo be ka be de ka a bi, nan swangugu nan swangugu nubu ki̱yalu ko swang kumung ka a be a biye yinu ka da kinu ka ni ka mun natibu burub nge ka yitta nge kanan wule naye ki̱nin kwase ko ki̱nin ki nang ko nan swang nububu ki̱ wu namang. Ka nan wuleniye ki̱nin ki nang ko ki̱ni nang ko kang ni yikado yinu ka yayado bwebu natubu kwan ka nan wule bwenayege ki̱nin wuko ki̱time diwuko ka nan wule niye ba finenanko ka chiru ka yika lochi yaka yo ki̱time ko yinu nubu ki man bwi nan swangu yinu ti̱ntine ki̱daniyu nubu ki̱ nga ti ki̱dani ka yini ki̱tule ka ma ki̱dane. ki̱daniyi ka mwan ki̱ni fwane ka ba ki̱dane ni yalu ko kufon longutu nubu ki̱ tabi turub ka ng ma kidane ka ma kidane ka a ma kofon nge mwan wu bare mwan wu bare wo kwiyemun a be mwun ki̱nin ki̱fwiyung mwa bel yibiyu kano mu di̱ki̱mintinang we dusugulu ki̱n a be mun ki̱nin ki̱ne nan yiye wa ki̱dani ngw wu selibu a no ki̱made we lo ki̱tule yinu ti̱ntine ka ng ma yiko a kwai chak we tuwe nubu chaka we nubu ka muru we ne lo ka kwara yimuyu ka kwara ti muchammu ka muru ki̱ nodu ki̱ kabati teniyu ki̱ ma ti̱kalitu kumu kwad ko ti ma wule ko ni̱ma chakka we nelon nan yi wukane yiye tintin ka nan wule yiye ki̱ni din. Akwai swang bekumo ng we ki̱ni yiye swangku yiye ko na kum swang beng we, kano wule nge, ki̱nin wuko chi nubu ki̱madu a ki̱dangeyitu ka nubu ka yale fatube ka ka muradu ko bwaya ko ki̱ngadani ko bwayam ko ki̱ nga yi̱lang to bwayamu yini ka ke kanan wule niye ki̱kwa bayim kebumun ng ti fatimun ka bedu ka muru ka yiyilang ka lo ki̱na mo ka lo. nayemo ka fatumun nge mwa nidu nima bwi na yiye wa lo ki̱tule nu. Ki̱tule ki̱nin yiniyu dangtidangti ki̱nin yiniyu dangtidangti nanki̱n ma mwe miki mun nan kurangmu we be ng we, kum ng we, chaka nge, duwurung ng we, nubu ki̱swi duwurangumu kulashine ng ti bi̱lanugubu ng ti bi̱lang. Ki̱ swidu duwurangu yinu ki̱ swidu a swangu nari̱ba. Ka a swi we swang nariba nge, chi bwelemu kaltaniyu ka ya di̱kirunu kaswiye duwurungu ki̱nin kum ka daduwe, diko ki̱ma mwe sur sur sur sur sur yinu ka chi a swiye nge yinu kabedu kulashine filedu kunde kunde ka filedu kunde kunde ki̱nin duwurungu ka nubu a wa yaa we duwurunge ng kebi̱ na turen kaltaniyu ki̱ dadu ki̱ filede ki̱ dadu ki̱ filedu tibetiwuriyu yikan betiyali ki̱ tuye du ki̱ tuye du ki̱ filedu ki̱ tuye du ki̱ filedu har ka file kunde kunde wu. Ka a fule kunde kunde wu ng yunu ki̱nababu ka kerdu yinu ka yika finu ng chi ki sigde yinu ka yi yilang kayi yilang ka nora ti yimi chi ka yayatunu we fi̱ko nan duwurungu yinu <hesitation> di̱kanu nan kiyi chakka ng fwa chakka ng fwa ti kurangu, ng fwa ti kum yinu ng fwa ti bekum, bekum nubu ki̱ bi ka yibi a bi̱bu si we ki̱n nan bekum nachi nan yinu nimadiu tu a loki̱tule.